Mpanamory sambon-danitra aho ary tavela irery tany anaty zanabolana voatr'olombelona. Ny ataoko andaniana fotoana dia ny mitazatazana ny ety amin'ny manodidina.